Rapiniki ko ale paipaye amuu, ngitinye rapinikikomuuch iwe oleimache komie, itembeanati olekaimchi, imuuch imuuch koraial tuguk cheimache tukuli ngoka karii iale, ngotuga iale ngo mbaree iale. Ko kararan sapee ochei amuuiwendii akot yoimoche itembean kidogo, itembeanii itinye kari ng'uung iwendi akoiwekee koma koma komaitinye tapu. Ngitinye kora rapiniki, ko kararan amuu muuchii someshanii lagook. Ineti lagooki ako kotar sukul komie. Ngitinye rapiinik kora komuuch itoret chemiandoss itareti chemii hos hospitalinik itareti chenyalildosi chenatinye kiiy chematindo chakula, itinye rapinki komuuch itoret akot kanisa ial kiiy ngitinye itinye, rapinik kora koo komuuch inyoru kiit neimache ilachi keey lagook komie ialchinii kweonik lagooki ialchi ingoroiki.